Kas saq teit iks tüüd ka vai? Maq kuuldsõ, et tiiq kävetiq tuu bossiga baarih olt joomah ja piljardit mängmäh. Nii, et maq looda, et saq olõt iks tüüd ka tennüq viimätsel aol.